Tgc- 05- p003 1 tangi gai ia ga use ga tangintol o tangintol ro malang ne gura ga atak pana mamana tokamus, sakai tangano o sakai tangaulonang nu kas no ga tokon tata usi ga tangintol ai gara na ga tokon gi malang kat kara togan tang kara ilaila lo siva kara buk kita tangintol ro na kus pana kara wok a buk ina ta tiptip la tiptip ura gi sang ta sinuk giwak aro tangitol ro nut tokon tangitol ro nu wana laplo tiptip nu kata buk ata tiptip tokom suai suai malang nuk tarai tang ina riga labu lap labu watang bap riga natigun o wosap tigun eno inu nuk suai a neri a neri alu nuk suai anu na ta tangintol alu la angasgas sikla sigita bapri o bok pa pap rik aka tokan nu atan pok o. Tgc- 05- p003 2 nuk tarai malang arik buk nuk bukom nuk angasik sigi ri owa ta wan tangintol ro ne gura wanok angasik giri la e tapuk sagum o nuk nangas lava nuk taraim malang ngata tangintol ro gura nuk pa minang lo nu kamatan gun ta bap rik rik rik otpana tangintol ro gura tongun kava malaing ong van lui ro nuk tagon bapulsa rigu sigon ne gawek sugi nuk taraim malang ne wakata tangintol ro tara kula tara manang tagon mamuno nu ga tokon boko nu ga tongan mamanot tata bap nusigon nuk woka matai aro nuk noli pana ta ai kovi mamanomot tar tang bap pang nuk laka tong aroi woka matai aro kasok matai aro ta nonol gura kas sinuk a kau ga nuk sinuk na noli manang ta mamanot tara wagi na mamanomot i sui ina kata gun kasu onamo sogina tang bapang rik. Tgc- 05- p003 3 a wekana tangintol go tara suvi na taraim malang na kos nak minang a ga takan pok minang lak ta siva anos nus kalpa pai pa o rik nari ga tawai ap pana gara suvi na na napa ga tawai apana palpal paneriag sinuk la pa kavala megura nakara malang nuk minang anos lo kak ta siva a nonol pana aita papang warame warame gira nau lo kari siva gawek lo kolono usi na na tivuk e aga po lasnaga lo akpal kavala pana siva ga pana aro e wakek kana na nap nonol usege ana tarai manang tangintol aro naga minang e nuksaksang ga tangitol e laman lo koro nusa ga patagai iga ranap lak ana manman minang e laman woka minang aro tang papri e ngunga etang arik marmala ta kati gi uk inang etepuk gi nang stu tuk lo lomava gituk siva gi mova atapuk lo vitua noung i waka matai aro. Aprik pasal epuk lo salan lovung rik kuk o rik e maralite a wakatokon nangas lamas wokatokon talingtol ro inang naga naga polak atange ekurunusena ga minang lo gun naga popo inang na siva ga a gun naga naga sok aisok na we inang lo naka sok kalapang ga siva ga pakai naga tapuk gun na ga tapuk na minang na ga po nolik pana nakmos sang apalau lo tang siva iang na wekabo i gara tang boko tangintolang a boka sinuk apalau lo tang siva iang na wekabo kulune ga sakai a wan poiat tan wasak wokabok sinuk kumpari orait a nono lang ga mina tuman tektek tata na gilau naga kusine pap pana buk asanua pana na sinuk apalau naga noli pana amas lak tuk lui a naga potokon popo aga minang naniu kas ina nap na kaskas tarai walokek naga minang apalau lava naga tokong ngan powak lava powak ina po. Nare kum niga wau lina e tat wau lina kalapang vilai nak nangas tarai malang naga minang apalau woka to an tiptip akau lovung no kalapang sinuk anap nolipana kengnap lo sinuk ekeng e ga sinuk aro taraim manang ta tangintol ekeng ga garo ro enitang kurunusa baprik vila vangetang aneng nak minang a palau ekeng sinuk aro weka takang tiptip ta bokita bap akamus ik sinuk lo tuak e nuk suai aneri aneri alu ek suai anu baprik vila van etang nuk minang apalau ekeng sinuk aro woka takon nuk bok ita bap akamus nuk sinuk lo tuak suai an neri aneri alu ek suai anu tuk tana gara we wekatuk togan tiptip kumpena pu bape pu bape kum ko lana kalapang suai nari na tarai na pasal atarai ri na etok eri amem tu gaweng sinuk naga sang sure etok etok a puk pana ta tiptip o gara tang tangintol gi soso mem langas sagitang alak kek a soso etok kumana tampaping rik kalapang nari wagara nauneng ina neri alu rik tampana nerik mas ai ano e tam bok tangintol ina angasik e suai ne tangina na. Bukung tanginto ang nagi angasik ina sinuk aro nano patari malang gara naga nak nangas nak nangas pana naga sinuk na niaukas ete tangitol ga garo garo ani ina minang kavul minang kavul gura a tiptip gi sang vanuwoka minas tana baprik etok o rik gili ta aisok o tang tang tangintol awak aro giwak a angasik o nuk sinuk aro aunenge na kara lo ngan nuk kus na nangaas <hesitation> nakus a paka sangi tang tangintol naga po minang lo no ti pana gara naga minang aro woka tokon tiptip naga paken lak lono malang gun lo lavu kula na kalapang suai enak tari tang malang neri alu teri terik bukitang bukai suai na sore e ga pana ro tuk tana gara naga kalapang lak lo soko matang tiptip o so pana kus pana na tiptip na a tektek la isang. Ga vakata tiptip ga tip anu atari malang ga, ga lavu kula nuga tokon a tangintol nuga powak na ga potari tam tangintol ro ga gi usege tang kam tang tangitol kasno nuk buke ta buket suai ganong ri angasik ong nu alum mas vili tang lokon vivilai o tangintol ang sore alu eta tangintol ro ga so nuk lak alit ekuk pana kam matan pa ne tang buk bukai etang tang etok lovu rik pokos pana nuk nuk nuk buk itang tangintol lo ta kain bokon vivilaiang rikrik baprik vili sugung nuk alang nuk mas vili surik ina gi tatau aro e nuk ngangas e na pising giros su tamak kula gara na pusak paga malang na we po atang minang na patari malang tangitol ro ga po manang long.